हाम्रे मानव एक्ठो सामाजिक प्राणी हुइलेक कारनतिती हमके समाजमे रह्ना बढिया लग्ता अथवा मन् पर्ता। आउर जाके उही समाजमे अब हम्मर कौन हैसियत है अथवा मनै हमके विश्वास कर्तियाँ की नाई। उ फे एक्ठो महत्वपूर्ण भूमिका खिल्ता। जस्ते कुई मनै फटाहा हे क्हलेसे उ समाजमे ओह्का कुई मान मर्जाद नाई रिही, ओह्का कुई बात नाई पतिहें, ओह्का कुई बात नाई मन्हें। उस्तिही कर्के अगर हम्मर <hesitation> समाजमे हम्मर बढिया व्यक्तित्व, नाम चालल हे कह्लेसे उ समाजमे हम्मर हरेक मनै हम्मर नाम लिही। हाँ ऊ मनै बढिया हे, ओह्का बात पतेई अथवा ओह्का कहल बढिया रह्ता कह्ना बात रह्ता।